Ave... las girafas tienin el su pescueçu mu largu, mayormenti pa echal el tientu alas ojas más altas delos arvus, comu las arcacias, que otrus animalis no puein tocal. Assin tienin ventaja pa alimental-si, porque no tienin que reguñil tantu con otras especiis. Amás, los machus lo gastan en enganchis entri ellus, harreandu-si col pescueçu pa vel quién es el más huerti. Es una horma de muestral podencia i concedel collera. Amus... que'l su pescueçu lo gastan mesmu pa comel i competil.